Ngaandi do holla asali goddo. to saaro ma do mari ngaandi bedo fama kuje an bingel mabbe a ronan be a faman kujeji duddum amma to saaro wala famu anfu a lattan a wala faamu.